<hesitation> <noise> utmu me kpo me nye moanwyen engla nyi so utmo me nye moanwyen engla kuma me soo indigyin angba atno la ugbu ba ndigyin me soo angba tno ba ugbu ba ndigyin me e kpne ovro ezgami nga me kpo e nyun moanwyen kpo ba mo gayi okhro ba mo ayii tsi engla ma gre bishin me kala ashe me mbo gi se kpo shiri nga anaa mbo gre okhro ba utmu bma gi gre okhro otmo <hesitation> me dridzi me go ra otmo me nye mownwyen ebgla ngi me wo are la me tsi angla kala moanyen ako me kuma me gbu engla lo me gnoran sosai me gre kuma me nye moanwyen eka ba lo ran gre engla lomba mo si asi otmo mateacher aze mbo awo abgo me la wo mo me wa andakhpo ma li sko osubject ba biology me ngi awo andakhpo mo omba ngaa me gre me go ran da me kpo otmo engla lo kuma me go ran akaba onyenye ba me enya moanwyen lo 'oh" engla kuma <hesitation> sukun sii me wa andakhpo mola ba mokpo <hesitation> wato house master moanwyen lato ba gi e mele ka moanwyen wanda ba ma kpo enspension kala amaze la ra me le ka mo ma kuma me goran otmo la ba me he kpo he lo sosai gi soo engla lo angbaha ba onunmo gi soo angba ha ba onunmu me ba odne me be dzu vbu nga le me nglomi me soo maisairan kama la ndigyin mbuba me loe gi ekpo fuulu ba ndigyiha. Kpo otmo la ba me la gi saba le kpo be nga le me kpo shiri gre enggla nga eba ba gbu odne lo me tso nma moanwyen endza la onunmo la gi ba me enza le kmo me soo mga le gi see <hesitation> aba algo wo kpokpo gi kpo nga ri nga ayiwhi gi nglo oni nga gi mnu ubmi ka ba me le kpo kenan kuma me le go oran otmo la ba ele kpo ba me le nye moanwyen engla lo sosai engla lo kuma le kpokhwo ame aho ngi awo ozhen laba le hwen oriori kala owowa ma <hesitation> oha khwo ma a asi "ah ah" eme ba me kpo otmo ma hre me kuma me gnoran otmo lo sosai me kuma me <hesitation> omba nga le me e vye ahhobren kaba aa akpokhwo me chuku da me hwen oroiri ma "mee" <hesitation> ebe ba otmo mee kpo he lo me ba odne me zgi otmo lo e ba angbaha ba munmo a onda ba amblulu awoo me nkre gre ye tka asin agbi me agbi mi da laa asi ako ri da me rii asi algo da me ri kuma mele go ran lo sosai so chuku kahe <hesitation> me mpo agbi aba eggon mbo duka wanda si oriori sa da me ma nan aglu ebro me nan aglu gbi me nan <hesitation> apre sa <hesitation> eze rogo mbo duka domin ama he lo ngi awa ekpla la bale si oriori kaka owowa si da me me goran otmo he lo sosai aka ba me ekpo kuma aba me ekpo otmo he omba ba mo kpo algo zgi agbi aba me bele ombaze me da mato tso ombaze me tso amachine me da la kpokhwo sosai aka ba otmo la ba me le kpo lo otmo ba me e kpo.